Launiji lemu, e nanda e lemoji, nde mi naani un inni kalimawa lemu, lemoji waraata dow hore am. Ngam min mi joɗaake e lume ɓikkol lekkol e Na'ibawa diiwal Kano. Kondeye bimbi e mi Yara lemoji baa sappo wala ko yaaliyam.